ممكن كمان إني أختار إني أحقق <hesitation> الظعف المالي <hesitation> هو جدًا يساعد بتحقيق الأهداف، المال الإظافي يساعد بتحقيق أحلامي، وأهدافي الشخصية مثل: السفر، الاستثمار، والتعليم، ممكن يحسن جودة الحياة، زيادة المال قد تعني تحسين مستوى المعيشة، توفير راحة لي، ولعائلتي، ممكن إني أوفر الأمان المالي، ممكن إني <hesitation> زيادة المال يتيح لي الفرصة.